نتيليفوني خير باش هكذا نحي قاع الغموض، <hesitation> هو أيضا واضح أكثر عندما <hesitation> كي تهدر مع كاش واحد، تفهمو <hesitation> تحافظ بالوقت، لكن في الرسالة <hesitation> يعني أن الوقت تاعك يروح بزاف لكن يمكن أن ماتلحقش الرسالة اللي راك حاب تلحقو لل- للإنسان لاخر.